أفظل البحر، أحب البحر لأنه يخليني أشعر بالهدوء والاسترخاء، صوت الموج ورائحة البحر يريحوني، كمان أحب السباحة والأنشطة المائية، الأجواء عند البحر تكون مرحة أحب الجلوس مع الأصدجاء والعائلة على الشاطئ، والجبال جميلة لكن البحر له سحر خاص يعجبني أكثر.